Lu geniri musicali chi a mia mi piaci è la canzuna liggera taliana, ma puru s'è stranera mi piaci lu stessu puru si nun capisciu li palori. A li mei tempi chiddi chi jianu di moda eranu Tozzi, Murandi, Li Cucini di Campagna, Totu Cutugnu e tanti autri chi scrissiru pagini mpurtanti di la musica e la canzuna taliana. Ora pi mia è scrusciu, nun sunnu chiù canzuni. Opinioni pirsunali.